Iyoo, ajaa, ajaa gí yo hali fnjiŋne, ajaa nge meesa a ɓaale. Ndi bihabti yíŧe, tíw, bigí ngi bta, hala húrin yaa héde bingi laga mo fsíŋiņ tíwm bàa ma. Toom wommu, tíw uhaame unanwi yogura toom, unanwi yogura toom udaatututu, toomu uñóbe. Uyogurawi toom unan wi yís hamma, uhal fndéli gaa wi ref, hanganti wi yaa glee gjimin ngi gjiif tíw wembe unwéti wi haj, waato waati ufuunti uyósi uu llot. Toom wembe wi ma wi bin tíw, wentelem bàa ma. Winooni biloti mo bii ttu mada mo sówna, bigi ngi bleer, hala ma bintúdi, binyísi wi; Wi yaa mo biwi ɓéŧi usole, hanu usol, wédi ma yaanti mo a wi undúbatu, bitinan wi yaanti hamma, binan wi dagi, we fana giti fasoŋ golo. Waabo biñaŋ ma yaatu wa a gwili frisider go, untúm gsele a frisider, untúm he tíw a frisider, maa tínga bitooman, bingee tta gaadi ginŧubna. tíw ma utúmni toom, uɓadi toom usiiwrij, unan wi laga fndéli ga wi ref. Waato waati uyísni wi, húri yaa toom wembe nyaatirre a wi, uu tti fuuŋ unan titúm uñóbe haj. Unloti wi doroŋ wi nnúmnati gúw, bbasgo tíw wi tigí wi tígi uwéntele, wi tigi ngi witamin wi ma, wi tigí ngi a bboonji wi ma. Habe ajaa ngi yo yaa gonserfasiyon willi súwat biɓéŧi usoli gir, gir, gir bidagí, walla biyaawi biyog toom binanwi laga iyoo.